أنا لو كنت جالس في جزيرة في الصحراء، أبي أخذ أشياء كثيرة. أبي أخذ <hesitation> معي دلة القهوة. وبأخذ معي البطانية عشان الجو والبراد. وبأخذ معي سيارتي، طبعا، وبأخذ معي جوالي. وبأخذ معي شوية كتب عشان نقرأ وكذا. وبأخذ معي الخيمة وبسوي خيمة في الصحراء على الجزيرة وأجلس فيها آمن بعيد عن الحيوانات وكذا.